Lõuna-Korea om üts sääne väega kõrralik riik ja ma tiiä ütte inemist, kiä käve sääl, ja ta ütel', kõik naaq inemiseq olliq väega abivalmiq.